<hesitation> imallatik kapankichik ñuka shitimi kan Gloria Gloria Sislema ñuka mi rruani lunes punchata tutamunta jatarisha ñuka desayunanata rrupakani mikunchik <hesitation> chay washa aminalkunamun karani <hesitation> chapuk washaka ñuka wawata e mashiti armachini chcuta kuni y chaymuunta ña ima actividad ruranamun ripani riobambapi derrepente imata rana casha y shinalaltak chaypi puncha ña <hesitation> ruranchik <hesitation> almuerzota chasnallatik mikunchik parlanakunchik chaypuk washa kutin ña tardeyakjika imatasha actividadkunata rruranchik derrepente ripani takshanamun shina purina tardeta shinallatak merenda rurani chasna kutin llatik martes punllatapish derrepente chasha gurandamun rini <hesitation> tukuy chasna actividad ñukata rrurani <hesitation> miercoles punllata ñuka rurani chasnllatak cafe, almuerzo, merienda <hesitation> tuta chashnalaltak parlanakunchik imallatik tukuy puncha ranchik imlatak pasas canchik <hesitation> imalyatik <hesitation> punlla entero purinchik chaykunata paranchik nuña hermanokunawan, chaypuk washa jueves punchatashi chashnallatik pasani almuerzo imata cosas kunta imata runa casha derrenpente kamay mu rinacashaka ña utka jatarini yanuni y ripani, <hesitation> chasnallatik viernes punllatishi jaripani yanuni, chasnalaltik ruranchik imta rurana kashasha ña utkalla jatarisha ruranchik yanunchik yanunchik minkunchik rinchik <hesitation> chayllami kapak yachin tukuy dias de la semana sabado punlla, mas dedicapani ñuka kusa shamuji chashallatik ripanchik riobambaman <hesitation> mashuti Derepente faltakpi imata cosas kunarandimanun chinasha shamunchik tigramunchik y domingo punchataka ña ñuka kusan vuelta rin y chaypi ña listani cosaskuna imalata cachanata y chashan cachani y chaywan ña tukuripan, silencio, bueno este algo familiar ñuka canchik tukuy tantanakunsha ñuka hermanwan ñuka mamaiwan imata rrurash nishaka derrepente paranakunchik <hesitation> <hesitation> imata yanushun nisha o imata maymun rinakasha tukuy familiakunawan tantanakush parlanakunchik imat rrurasha nisha oh <hesitation> ñuka hermana chashnallatik estados unidosmanta kayaji imta rurashun nishpa imalayatik ashpakunawan kanchik nisha mamipish imlatik kan nisha parlanakunchik familapi y tantakunasha derepenteka maypika alli chari uricunchik mana allichari purikunchik chaykunata parlanakunchik tukuy tantanakusha familiakunapi